<ptoa>Zaho zany in-draiky isam-bola mandeha mia mandeha mba mandeha ambazary zay, manao bazary, in-draiky isam-bola, ka zaho mandeha ambazary in-draiky isam-bol'eo zany, añy ho añy aminy lera efatry añy ñy laniko mivezivezy añitiny bazar'io ao, añatiny tsen'eo ao, lera efatsy.